<hesitation> wanganza enangeyu e level eyu kusangwa yeyikabya yeyiwene. Yeyitholere omundu inabyamu ngangayi ngangayiwombayu yikabya iyuwene nayi ngabugha indi nganza eri- eriyisunza ngomundu oyu <hesitation> ngangabiryanzayu